Mah a l'é stæta colonizzâ da-i ingleixi e gh'an portou ben ben di prexonê forsæ eh che son stæti tra i primmi coloni de l'Australia e e bon.